Jon do lloje t’ushqimeve që nimojn’ n’përmirsim t’kujtesës edhe t’koncetrimit t’njerit. Do prej ktyne ushqimeve jon arrat edhe farat që kan proteina shumë. Salmoni si mish. Bizelet, avokado edhe domatja.